Tu ɗum wi Taylan kam, ko waɗanta ɓerde nder finetawaji maɓɓe kañnju woni daranaki ngesa, yiggo ngesa, remugo maaroori e ko lutti.